لما نبي نسلك حوض مرحاض مسدود ولا شي أول شي جيب المكنسة اليدوية بتاع الضغط نحطها فوج الفتحة المسدودة ونضغط بجوة، لو ما مشاش، ما تسلكش المرحاض نجيب محلول تسليك، مادة جوية يعني نصبها ونستناها شوية، بعدين نشطفها، وديما نحاول نحافظ يعني ما نخليش حاجات كبيرة تنزل في الفتحة وتسدها.